I Polonina zany leroa <hesitation> anisan'ny ataontsika hoe ein i pays manan-karena amin'ny Europe ao zany e. Bakeo izy hitanao resaka manambotra vy, bakeo aminazy any koa zany maro karazana orinasa zany aminazy e mihodina, zany anisany mampanan-karena andreo any, zany.